Singapur um nii väiku riigikene, piaaigu, et liinriik üte saarõ pääl ja sis viil väikeisi saarõkõisi sääl ümbre. Inemiseq ummaq väega tihtsähe kuuh. Ja inämbüisi ummaq sääl tegeligult hiinlasõq, kõnõlõsõq hiina kiilt. Egaq ma pall'o inämbät ei tiiäki tuu maa kultuuri kotsilõ.